<noise> कारका ब्राण्डहरु टोयोटा, फोर्ड, होन्डा, निशान, जीप, हुन्डाई, किया, र्याम्रक, सुभारू, जिएमसि, भोर्सवाइगन, बिएम्ड्ब्लु, माज्दा, मर्सिडिज बेन्ज, लिक्सस, तेस्ला, डग, अडि, बियुग, अर्खा, भोल्भो, क्याड्लक, स्याक्लर, ल्याण्डरोभर, लिंकन, पोर्से, मिनी, माज्रा डि, अल्फा रोमियो, ज्याकवार, बेण्टलि, फरारी, ल्याम्बोरगिनी, एस्तर मार्टिन, पोलिस्टार, फ़ायर्ड, ल्युक मोडेल, पुगर्दी, रुटोस्कार, लिवान, क्यानो। <hesitation>